که ماته دوه انتخابه راکول سي چی دموسیقي الی غږولو غوره ګڼي که د سندرو ویل زه به د موسیقۍ د الې غږول زده کول غوره وګڼم، ځکه چې دا ما ته د احساساتو د څرګندولو نوی لوری را ښیي. د موسیقی د آلې غږول تمرکز، زغم او خلاقیت زیاتوي، او کولی سم د نورو سره همغږی کې یو ځای سم .دا یو ژور او الهام بخښونکی هنر دی